Ca thonjën se haréja mund të ekzistojë pa uajtë, sepse secili mund të kultivojë paqen e tij të brendshme me ndërgjegjes dhe zhvillimit personal. Megjithatë, përvojat e vuajtjes mund të thellojnë senx tonë për lumturinë.